أكيد يحس إن الفن من المجتمع. بدون فن، تحس ما في- ما في رفاهية. ما في أشياء <hesitation> تغير نفسيتنا، تسلينا تواسينا. <hesitation> بدون فن، تحسي أن الشخص تايه أو ما هو عارف كيف يعيش حياته مو كيف يعيش حياته، كيف يواسي نفسه، كيف يستأنس.